أحب يكون عندي قوة الإنتقال فورياً, لأنها تعطيك حرية كبيرة, تقدر تروح لأي مكان بسرعة, سواء كنت تبغى تروح العمل, أو تزور أصدقائك, تخيل تتنقل من مكان لمكان في ثواني, هذا الشي مرة حلو, أما قرأة العقول, صحيح ينها مفيدة, بس ممكن تسبب لي مشاكل, إذا عرفت أفكار الناس اللي حولي, الإنتقال يخليني استمتع بالحياة أكثر.